So a yiɗi ndesa albasare mada to lamma ila. Aranon tefa inaare so wala gulol ko gulɗum, sai ngata mbul-buldi e nder sai ɓila albasare maɗa, ɗun neɓaay ɗun wonnake ta waɗi non.